زما نڅا خوښېږي خو نڅېدل مې نه دي زده. زموږ یو ډول سیمه یزه یا محلي نڅا اتڼ نومېږي چې د یوه ګروپ یا ډلې له خوا تر سره کېږي. زه کولی شم د اتڼ لپاره پلان جوړ کړم. فرض کړئ زما د ورور واده دی، نو زه د لسو نجونو او لسو هلکانو ټیم ټاکم او ټولو ته افغاني جامې او واسکټونه تیاروم. ډولچي ته پلان ورکوم او له فلم اخیستونکي سره هم همغږي کوم.